चैत बैशाख महिना मेन हरियाली रहैसै की सब गाछी सब न जौन झर झर गेल रहैसैन पाता सब न त सब मे नयाँ नयाँ पाता सब आइसै। आ चिरै सब न चाहे मे बैठतौ की । आ बारा निम्न से चिउ चिउ चिउ चिउ ककेन गित सब गाइसै ओकनीके अपने भाषा मे माने तु जैबेन बगानी ओगानी मे आ बैठबे न त चिरैया सब ऐतना निम्न चिउ चिउ करतौ आ ऐतना निम्न न गित गाइसै की तोरा न उ लगन सेन आही केन मन करतौ बरी निमन लगतौ सफा मन करतौ उ लगन बैठले रहु कहबो ना जाउ खाली चिरेया सब के न गितवि सब सुनैत रहु। ओकनीके बरी निमन चिउ चिउ चिउ चिउ खाली करतौ आ ऐतना निम्न न हरियाली रहतौ छयेले। सफा ऐने देखबे उनो हरियर हरियर ऐने देखबे उनो हरियर हरियर सफा चारु ओरी हरियर हरियर रहतौ। आ आउरू देखेके खुब निमन लगतौ आ नदी सब औसनके रहतौ। आ चिरैया सब आ आके रहतो खाली बैठल गछीया सब मे आ अपने अपने मे गित सब गतौ मिल मिल के आ खुब निमन सफा खुब निमन निमन गित सब गतौ ओकनीके अपने भाषा मे माने हमनी के त समझमे ना अतौ ओकनीके गित गाल आ ओकनीके ऐतना न निमन निमन सफा लये लगा लगा के । हमनी के त खाली ऐतने न सुनतौ की ह चिउ चिउ करैता खाली चिउ चिउ करैता माने ओकनीके त अपन भाषा मे गित सब गाइत रहैसै की त हम किताब वो पढले बारी चिरै सब न औसन हरियाली मेन बारा निम्न गित सब गाइसै की ।